जनवॉर सब स एउटा बोले वाला जनवोर हम जब लाइक राहली त हाम्रा दइया ।. हाम्रा एउटा कथा सुनायले रहे कहके एउटा सुगा रहे उ सुगा बोल सके जनवॉर सब से व बोल सके आ इंसान के व भासा बोल सके आदमियों सबके णोर्नल ।. काहे की कैसा एकडीन बात रहे ओकैनके जब एउटा जंगल मे रहाइटा रहे ओकैनके जंगल सब कट के फेक देता रहे ईसन सब मतलब आदमी सब ।. उजाना बनाया के खोजईट रहे नया घर सब एउटा सिटी बाँयके खोजजाइट रहे मगर बेचारा जनवोर सब कहा जाऊ ऑकनी क लागि एउटा ठाऊ होयके परलखा ।. उहएके लागि ओकनी इंसाफ मगाइट रहे त ओकैनेके एउटा आईसंका जनवोर क तलस मे रहे आदमियों सब क बात बूझो बोले सखो ऑकरा खोजलख ओकनी के उ सुगा वाला ।. उ सुगा एउटा आईसंका चार रहे उहए एउटा आदमी सब बात बोल सक आ बुझा सके आ बुझा सके ओकर लेगएल रहे इंडिया ओकर इंडिया लेजके प्रीमएमिनिसतेर से बात करलख उ कहलख हमणिक जंगल न काटा ।. हमीनी के जंगल कटवा त हमीनी के कहा रहम कहक ऊहएलगी प्रीमएमिनिसतेर बात बुझलख आ ओकनी एउटा आलगा जंगल देड़ेल ओकैनमे उसब रहा एजगा काटकूट किसियों न चली आराम से ज़िंदगी बितव ।.